أول شي بطفي المودم وبشغله مرة ثانية، لأنه أحياناً يكون العطل بسيط، إذا ما نفع المودم عن الكهربا وانتظر دقيقتين قبل لشغله مرة ثانية، إذا إذا بعده ما يشتغل اص- اتصل بخدمة العملاء واشرح لهم المشكلة عشان يساعدونك في حلها.